Efa mivoatra tokoa ny tontolo ara-pivoarana am'zao, misy ny milina fanasan-damba, machine à laver. Atsofoka ao io lamba io, rehefa lamba maloto zany hoe alohan'zay misy vovo-tsavony a araraka ao am'lay izy ao, le fitoerany, de atsofoka ao ny lamba de atsofoka ny prizy a zay mifandraika aminy.